Laha ty hisatry amy tomabily aloha tsy haiko fa laha ty hisatry amy bisikileta i, kitihy avao vy aloha etoa amy guidon iny, kitihy mana anatiny any, pirity, la mijano bisikileta iny.